Nbe daamiŋ teeroolu maŋ siiyaa nbulu, parisiko nŋa teeroolu minnu soto, jamaa le faata, alamaa, ala ye neemoo ke i ye. Iyoo, bari duŋ keebaa kiliŋ be nbulu nka taa miŋ yaa waati niŋ waati a, aa a be daamiŋ bii miŋ be a bali la aa sosanti seesaŋ, sosanti kensaŋ, sosanti kensaŋ, sosanti seesaŋ a se wo soto. Ate le siiyaata nte ti domondiŋ ŋ. ň